Oro oso suo uwemu no o neni, uwemu no oza ore ru, no re odhese via, ino o you owhe, gbe epao idhere no re nya, no whe je ro ne no oza na you owhe, keme no ababo uruemu whe sai rie no oza na o you whe he, oware jo no o lele, omero o wo eme uzeme, o re ra eme lue he, oware na o lele ome me je ro gbe erro no owo oye jabo meje ro fiki oye na jabo me re rowokee no me re re bie keme no ore ta uzeme o ta uzeme vi gbe uyou ni o wo, uyoya no ore wo kpatie ohwo, uyoyou no akpo na re sai wo ho ke ome oye jabe no mero rowo no me be rehie.